اكتر حاجة رومانسية شوفتها أن <hesitation> حد يكون حاسس بحد وحاسس بتعبه وان هو مقدره وان هو يكون بيساعده وبيظهر حبه دا قدام اي حد مش لازم يكونو بس هما لوحدهم لازم الناس يكون قدامهم في اي مكان شايفة أن الشخص دا فعلا بيحب الشخص دا